Dimy minitra monja ny ora ananako an, nefa aho tokony hikarakara sakafo. Ny sakafo hokarakaraiky ao anatin'izany an, dia ny paty. <hesitation> Mampangotra rano aho an, dia rehefa mangotraka ilay rano an, dia arotsaka ilay paty miarak amin'ireo ilay laron-tsakafo efa miaraka aminy. Dia ampiana sira kely. Dia aroharoana kely tsisy roa minitra eo izy an, dia efa mitombo ilay paty an, izay dia vita. Vonona ilay sakafo.